Ɛɛ, dusi zo'e zo'e wan ta'am iŋɛ bala. Ba ta'am pa'alɛ fu la n ani se'em. Maybe Ba'a n ze wa, a sunsua san yie, fu wan nyɛ ti a yɛsera mm hmm, bala n pa'alɛ ti a sunsua yie mɛ